Carana manyapu tergantung na parjolo sapu nai sapu ijuk sanga sapu lidi, mungkin bisa ta jelaskon ngon sapu lidi parjolo jadi pala sapu lidi on macam macam don fungsina sapu lidi on muse adong dua jadi adong sapu lidi na dong batang na adong sapu lidi na sodong batang na pala sapulidi na dong-na sodong batang na on biasona baen malibas asur dei jadi pala manjombur asur biasona di pake baen ma libas asur baen mangela abu palanga ntong malibas aha malibas karpet paias karpet biasona pake i me sapu lidi na menek on jadi sapu lidi nai, pala umpamana i bagas tong sapu lidi <hesitation> na menek on biasona fungsina mangayak uting adong juo fungsi na nalain sapuon baen mangayak uting tapi na pastina naparjolokan i pastion jolo na get i sapui memang ma kotor, anggo naso kotor tong baen aha dei i sapu kan jadi memang harus kotor do ia jolo baru i sapu na padua <noise> sapulidi na dong batang na sapu lidi nadong batang na biasona i pake baen paias alaman na gok bulung bulung na sanga na gok oni duhut duhutna na markadabuan i jolo nai harana tong pake sapu biaso nga mungkin kan jadi pala parjolo pala umpamana ma tarkotor alaman i isapu mei pake sapu lidi na dong i batang na oni, na anggo i bagas tong fungsina na lewati kan donok bagas i adong aha adong sikola mangaji jadi sikola mangaji on kan isina kan daganak daganak umur umur. Pitu on umur lapan, sambilan, sapulu taon, jadi alai on <noise> kan najopan roa ni alai manabusi jajan jajanan i parjagalan parjagalan abis i tokinnai osar nai partimbungkonan mei sembarangani kan ipartimbungkoni ia sembarangan osar i, nungi partimbungkoni ia sembarangan osar i na biasona kan i jolo ni alaman i antong amben na jalan parlintasan ni alak i pala get tu masojid isi mei osarnai biasona i pake baen manyapu mei jadi na parjolo kan pas aha <noise> oni pala umpamana ngonjia batasna kan misalna ngon bagas ni <hesitation> sabolah nita on ma umpamana batasna na muloi mei i sapu isi i jadi mulai ntong manyapuna ngon kiri dei jolo ngon kiri tu kanan ngon kiri tu kanan ngon kanan tu kiri baru tokinnai i pakumpul i tonga dung markumpul tokinnai i tonga i aha mei ibuat mei serokan ni osari i jadi dung markumpul osar nai i tonga buat mei serokan ni osar i oni abis i, dung siap i baru tokinnai i pamasuk tu serokan i baru itimbungkon tu balakang dung itimbungkon osar i baru itutung osarnai kan abis i na mar tongkat na mar tungkot on oni aha nai sapu lidi namartungkot on pe biasona pala i masojid i baen baen paias aha dei tempat panjawekan jadi biasona kan i tuang mei ntong i ahai manombo kan marlumut dei ntong panjawekan i kotor apalagi ari sabtu biasona poken i sadun kan jadi. I <hesitation> buat mei biasona sabun i sabun aha sabun sunlight do sanga sabun ekonomi sanga sabun batang habis i di siram mentong ahai kan panjawekan i pantar nai dot aha ni masojid i oni tempat ni solop i masojid i dungi <noise> abis i tuang koma sude i si aha nai <noise> sunlight nai baru abis i igundar ko ma na gundar ko pake sapu lidi ma i gundar ko kesrak tu kiri kesrek tu kanan kesrak tu kiri kesrek tu kanan geser tu kiri geser tu kanan <noise> na tokinnai.